Oke siap pok yang kita jawab pertanyaan mpok kalau ya palingan seinget ane mah pagi doang tadi yang kemaren mah ane udah nggak inget dah tu makan apaan, cuma tadi pagi aja tu anak kite namanya zahra mau berangkat sekolah tu dia masak indomie cuman ya kita minta bikinin telor tadi diceplok tu, iya diceplok nanya lagi dah tu, pake kecap nggak yah, pake kak biasa ayah mah pake kecap ya pake kecap kak ayah kak soalnya kalau dah makan pake kecap itu dah demenan aye pisan kak, nah udahlah lantas aja tuh dibikinin ama anak kita tu ye, ya nak kita mah gimana ya dibilangnya ya bini sih ada ada cuman lagi sibuk yang laen dia gitu, jadi ane mah ketimbang buat makan mah pagi ceplok telor doang ama kecap, nah selanjutnya tuh ane udah langsung selesai makan langsung ane cuci piring tuh kita yang nyuci tu ya piring ampe pada blatakan. Kita juga gimana namanya laki kita bantu bantu bini da ya, jadi ini masuman dibilangnya ya nyapu nyapu dia karena tugas juga pekerja berangkat pagi ya ane cuma bisa bantu nyuci piring saja gitu, ya karena ane ngeliatnya piring pada berantakan selesai pada makan tuh ngelihat anak anak ane pada kelar makan jadi ane bantuin nyuci piring setelah itu ane berangkat kerja siap siap persiapan mandi dah tuh jebar jebur dah tuh jebar jebur kita mandi kelar kita berangkat begawean, nah ya cumanya kita nungguin atu lagi dulu nih bocah nih yang paling kecil namanya jupe, lha dia sekolah siang jam sembilan kalau enggak tungguin dia dulu ma dia gak bakal mau berangkat pokoknya dah pokoknya nunggu ayahnya minta ditungguin dulu dia bangun dia bangun tidur tuh harus ada ayahnya kalau yang kecil kalau kagak ya dia bisa kuatnya ngambek cuman tu bocah kalau udah ngadat tuh udah enggak tahu dah pokoknya justrungannya tuh udah enggak tahu. Ya dia mah dibilangnya ya bontot ya dibilangnya ya kadang kadang enak ya kadang kadang kagak gitu, setelah itu ya udah dah kita kalau bocah udah bangun ada kite nih ya udah agak mendingan nih bocah nih iya, karena bocah ini dibilangnya gimana ya kalau ayahnya dibilang nggak ada berangkat kalau udah ini akhirnya kita tungguin dah tu sampe ya kita sambil ngopi sambil ngrokok dah sambil ya ngejedok dulu dah sambil dia sampai bangun tuh, sampai dia udah bangun, dia mandi rapi rapi mau berangkat sekolah dia ke sekalian berangkat bareng ama kita ni berangkat begawean dia bertanya ayah mau ke komplek apa mau kemana ya kita ayah langsung begawean begawean dik, ya udah adik berangkat sekolah aja juga ya langsung ya udah dah ane berangkat begawean ya <noise> ya akhirnya kita berangkat begawean anak kita minta. Jajan tu ya dikasih serebu ya kagak mau malah puguh dia malah puguh dia ngambek gajag gijig gajag gijig nggak puguh lagu uring uringan gimana kita akhirnya sedangkan minta dia minta sepuluh rebu ya kita kita kasih bae udah sepuluh rebu ya udah adem die berangkat tu sekolah kita juga tenang berangkat begawean gawean kita mah sih ya sopir angkot gitu, kita ngambil mobil nih ceritanya nih anak udah berangkat sekolah ane berangkat ngambil mobil nih kerumah bos nih tetiba sampai rumah bos, udah keburu siang nih eh si bos masak nasi goreng, makan nasi goreng dulu tu win, siap bos ane makan bos udah akhirnya ane nglebok lagi makan tuh sarapan pagi ya udah akhirnya ane mindo tuh, ane makan tu nasi goreng kelar nasi goreng ane berangkat dah tuh manasin mobil, manasin mobil ane narik dah tu sampai siang kita dapet narik tu satu rit tu, langsung aje perut langsung ngeblebek dah gara gara mungkin nasi goreng apa ya apa itu ya pokoknya dah. Kita langsung pulang perut kita keroncongan kayak orang ngeblebek blebek krocok krocok begitu ya kita akhir pulang aja udah pulangin mobil kerumah bos kita pulang